A ngone nyawa duniaka mana partama tama nanga kesabaran maena terutama harus pa bisayang nyawa moi de moi maena kasabarang ona temo sabar pangkal kemenangan setiap paka pangkal keuntungan nako posabar ya loloha maena po untung tapi nako posabar ya torou maena po rugi maena paka susa tapi nako sabar saabar setia pa hormati o nyawa manga barang manga barang tetap to nyawa to nyawa to ngone to ngone maena adalah nanga sabar pangkal kemenangan done maena pasti nanga ka nanga diri dan bisa po hidup de kapo dobereki macam ngomi suda di usia lanjut karna nako mi sabarang wa mi hidup to nyawa men tetap mea hormati to nyawa maka sigado mi doberekika mia umur tetap o jou mi palihara kira kira.